في أكلات بسيطة أستمتع بها كثير مثل الفول بالزيت والليمون طعمها لذيذ وسهل التحضير كمان أحب أكلة البيض المقلي مع الخبز تحسيني بشبع شوي وما أنسي المعكرونة بالبندورة تعطي طعم مميز وسريعة التحضير والأهم من كذا أحب أكل الفواكه الطازجة زي البطيخ والتفاح تحلي اليوم <noise>